<hesitation> kongoi misiing, emet noto ne achame na akase tawe akipaa akipameng'isye ing emonotok ko emet ap united states of america. Ako <hesitation> samach awa yundoki ko netai koo pates somanet ameche ates somonene nyuu amuu angen ale karan somanet ap emotoko. Nepaeng koo paroo ooleu emonoto. <hesitation> atkantukul kekase kele kikechop tuguk kikoet emonotok, kochopok kokarnit <hesitation> mau emet nekimii achek. Emo notok koo chopot <hesitation> eng ingninee nemii parak eng alet nemii parak. <hesitation> kora amache awoo emonok pacheng'ee rapisiek. Angen ale emonotok komii rapisyek akopitu rapisyek. Akopitu kasisiek sikenyoru rapisyek akoo mapwatii alee uui ke kenyor rapisyek ing emonotok. So <hesitation> emonotok kora koo ameche paro piik che chelelachen <hesitation> cham kekere chakapwa, yokokertok ing emoni. Ko ng'ering'en <hesitation> akameche akase kabisa takipketepi ak pichotok akatepse alechi akwek oteptoi anoo <hesitation> unee emonii, amunee kyoai nee soit olokioit. <hesitation> ne nikikiyai ak ne ak ne. Sa sanai amuu ingen le karan <hesitation> kokenai ile kiamunee sikoit olikikoit pichotok, kitaake korameche anai ameche anai apoo <hesitation> oleaita tuguk. <hesitation> ateptongwai <hesitation> tukuuk cheae ngochepoo, olekitundokei olekisomandai olekiteptoi. Kopik chepo emoo notok. <hesitation> kito agee kora <hesitation> ko koparo tukuuk cheu <hesitation> tukuuk cha chakikichop chocham pkekerkeri chekaranen, che cheu parks. Ak nee ak ne ameche awo paro tukchotok amuu <hesitation> keren nyuu ale nyawendii kapsa agoi aapaipachi emonotok kabsa kongoi misiing.